Ny anjara asañy tsindrimandry amy fandraisañy fifañapaha-kevitra zañy da karaza fañoroha hevitry izy io. Zañy hoe fañoroa hevitry olo raiky amizao soa amy raha soa na amy raha ratsy mba ahafahan' iñy olon' iñy tsy añao tao fahatañy amy fiañany.